जब भारत पर अंग्रेज उनने अक्रमन करे थो। और भारत वालाने का बहुत परेशान और तंग करया था। <hesitation> और उनने लोगने भारत वासी होने पर बहुत अत्याचार भी करया था। कही महीला नक, कही पुरुष नक उनने बहुत परेशान करया था। उनके कही तरह की तकलीब न दी थी महीला नक अपना उकाम कर लेता था। उनका साथ कही तरह का अत्याचार करया था। अंग्रेज न न पर भारत का लोगने न फिर भी मुकाबला से उनको सामनो करेओ वापस उनका देश में वो करया। और जो चीज न थी वो सब अपना अंडर में करी न उका पर अपनों हक अधिकार जमायो अंग्रेज में कर निकाल दिया था।